Di do nyukkina nyamdu ha sabbo majum ha nder leddi. Ndabbawa mai andi wakkati pewol nyamdu do sada ngam dumo pewol do rufa daga asama mabba leddi di hebata nyamdu je di nyamata, kanjum on wadi hidde pewol nasta sai di supta nyamdu di yidi be hunduko maadi, mi yara nder sabbo maadi ha nder gaska je di dingata nyamugo wakkkati pewol. di feri masin di do mari dabare je di nyamata nyamdu di sigi do sai wakkati nyamdu sadi sai di nyama ha nder sabbo maadi.